Omonyama narorire ase obogima bwane iga buna nakinire iga, na enchogu naaa enchogu eye iga nigo emenyete orasana. Enchogu eye, nigo ereee niga nayekoyerora ase etv rakini ekero nanyeroche life, naroche maiso ma ke maiso marore, niga nastugete naende ngakumia sana. Ase obonene bwaye, nabo ere enene sana naende ekero egotara nigo egotara okubuga na egetutu gete kegocha, asa buna ekere egotara botuko, otarigerereti buya, nabo okobuga ng'a nomos eeegetutu kegotara gocha, rakini igo okonyora kwayetwomeire onye kore ng'a notindete ake gose torochi ase okoenda gooo kotindete gokonyora korwa are. <hesitation> ekero nanyeroche egosoka korwa orosana gose chigosoka korwa ase orosana chigocha korigia endagera, amaene pi nabo nairete chinsa chinyinge chia okonyerigereria, iga narenge ase obware ake, rakini nanyeroche buya kabisa bono buna ekonya gosuka gocha ang'e ekiagera ase namenyete, nabo nyerocheee, buna chigosoka gocha paara. Amaene pi nabo chiaregocha chinene egosoka korwa aria ere na enchara. <hesitation> enchogu eye iga ekere nanyerigereti iga nabwatete amakere nkarara nyesoncha kabisa kora rora naki ekororokana, ngatema koraa suka ang'e gose na emoreke riria egari emoregete iga nyiake ebicha yane buya nyerete ang'e, lakini natemete sana nkanyeika ang'e ake erinde nkanyerora na amaiso ane buna ekororekana. Enchera ekororekana aro nabo nyasaye anyetongete ase enchera ya ogokumia, enchera ekororekana nabo ekororekana buna omonto amaiso aye na amato aye gotatiga egento bono yachencheretiwu na omonu oria oye, ebekire pamoja na omonu oria egotumia rende gooo goeprotect ekokwerusanani korwa gwa gwa gwa yagoetanga korwa ase ababi ababisa baye ekero bagocha, enchogu eye iga nigo egokora ebinto ebinge sana, namba one ekero okoyekwanera, nkoigwere <noise> naende, nkoratake ere chinsa chinyinge sana koragorigereria na kogotegerera nki ogokwana. <hesitation> Buna bono enchogu eye omonto naro oyomo ase bare baregochirenda aria ekero aregochimoreka etochi riria botuko ekiara bagotumia amariogo nare bakoeyaka bamanya gooorenda abanyama bare ba eba abanyama baria enchogu eria gose chinchogu chiria, nigo okonyora babwate chitochi chinene sana chinga buna echia egari. Chigochachiwa, bono iga bakongenda korenda engano gose chibando ekere chiabeire nari moreso chigosoka korwa oro orosana, gocha korigia endagera gose gocha koragera. Igo okonyora enchogu eria naende chigosoka ekere embura egotwa, ekere embura ekonyinyira, gose embu ekero embura egotwa nari chigosoka, korwa ase chire chiacha rogoro aa gocha korigia endagera. Amaene pi nabo chigosokaa tari eyemo gose tari ende, nabo chigosoka chire chinyinge, chigocha korigia endagera, mpaka ebimanu biabo nabo okonyora chitigete maega ake rigoteneni ebimanu biabo maega, yacha korigia endagera. Ekere yagechigu kabisa naende ekere yarorire ng'a amaene pi nchara ere naende motaete gochitanga, niga egotumia chinguru niga ekoruta omorumo oye, otari oyo okawaida, naende nabo egotenena yakorigereri yakorigereri kabisa yakomaki. Nabo ererwe, eminyoke gocha asore rioka onye tokoba omong'aini ogu osoe egetongo ime gose osoe asegete nabo ekominyoka egotache egoite okwe, naende nabo egokominyokia gose chibe chinyige mogondo aria chikoengere niga chigosoa chisari endagera eria pi. nchiri koria bono, iga chigosari chigosaborera endagera onye na chibando, engosaborera na omonwe oria oye yaisaborera nse, yaichori nse, onye na engano niga egosoa mogondo niga ekominyoka koru moino mpaka moino, yamanya koraria engano eria yonsi pi nse. Onye na endagera osimegete gose na amatoke gose kende kero ororo, niga egwatia yabuna yakora, igo yagechigu enchogu onye yaitire omonto, omogano bwa enchogu ekere yaitire omonto, teri igo ego ekoerusanani korwa ase echinde. Abwo no namanyerete ng'a enchogu nigere etabauti. Enchogu ekere yaitire omonto, teri komenya amo na echinde nigo ekobera are na echinde, amatuko gete gose chingaki gete erinde yeitia yabera are na echinde, teri egotara ero yoka naende emenyete ero yoka teri gochiika ang'e. Goika naende ekero yairire chingaki yamanya gocha koirana naende gocha komena na echia mwabo bono yacha koenda ang'e ang'e na asa bamwabo, ekere ero yabeire eng'iti naende yaitire bono omonto. Abwo no naete komanyera omogano bwa enchogu ng'a enchogu niga ere eng'aini naende ekero okoyerama nkoigwere ekero okoyerama, naende nabo ekomaki egokomaki yangusa rimusu riago, onye kore omobisa oye naende yakwangire, nabo eragenderere nabo erakorigie egotiga gokora kende gionsi ekorigi abwo ase omonyete, ekorigie eiche esari ase omonyete ekorigie obotuko egokorigia kera rituko teri koeba naende ase egotara onye yasoka korwa aria ase egoeta ase yatang'anete goeta tiyanya koeba enchera yaye, noe egotara kabisa yagenda ororo yabera oo. no egotara onye gosimegete endagera iga abwo, no endagera eywo no egocha yaria kera rituko. Buna bono na ase nare namenyete, riare gotara ase ripera gete riarenge ororo, nemanyete mpaka ripera rikare rigosaboka, yacha yaria amata aye yaanchete amato ya ripera sana. Bono maragoba nabo okonyora saa mbiri iga yaataarire gocha ororo yachire koria ekere ya ripera riria riakeire amato aye naende yaritiga riasaboka naende yarichera okonyora ase chiteneine abwo chikonya koria amato aye. Iga enchogu, na omonyama omanyete kende gionsi eki ogokora, ekero okoyerama, oyerame enchere ere embe, nabo ekoigwa ande nabo egokomaki, egotiga bari mwarenge amo nabarabwo, ekominyoki mpaka ase ekogoikera egoite okwe. Igo na omonyama ore sensitive, na ekera rinde naende ya yanyoretu kogenda koenda kogenda kogenda omositu omstuni ime kogenda ase omostuni, niga yatigarete ase arabu se, abanto abange baria baganeti konyarora naende na inche nari nanyeroche bono togaika ang'e koyerora buya abanto abange bagaiyaka chibicha iga yarenge gotara bagonyetangera na konyeseri. Iga yare kogenda ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora gekonyakorigereri maega nabo egoika asegete iga riri yatirire gochia rogoro yaisire goika aria, naende yaonchoka naende yarigereri maega, yarabarigereri, aende twara tama ake, ekiagera na egento gete kegocha keragochere kegoite getabategerera nonye ne edaika eyemo. Nabo chiare goika mpaka ekere egoetenena ekero chigosoka korwa orosana chiagechiwu, egoikara egotenena pa chigotenena paara igoro, chiamanya gotanga chigari ekiagera nero era anche gosoka korwa kotenena korwa paara nabo egotenena paara ekirete oro chikirite paara, chitangeteee chigari, nchiri goeta mpaka ekero chira amue gosoka korwa epaara eywo, tokonyara gochiseri. Egento ngeiyo kerachiseri na ekero orookie ebirobu bia echigari mono mobugi chihoni mochiogereri, yaanche egwancha keri egoancha gokora naki ekio, egere eranche korwa paara nari era anche. Lakini omocheni ng'a enchogu ngwanyekuna gose gwataka koyetacha gose gwataete konyeikera ang'e abu noo amakweri ago a- eino achakera egokobwata egari eria, eyetugute enyetwome bobe sana enyetugute, emanye koenda enyetachere nse ebatache ime arie ebatindache mokwererani. igo tari monyama otagete gosori na omonyama gete ore serious, aende na omonyama oetenenete ogokora ebinto biaye.